<hesitation> dɩ lí kadzʋ gbɔɔnɛɛ- gbɔɔ to bɔɔnɛɛ. Sáafɩí sɛ gulúmo gulúmo níŋɛɛ dɔ dɩí gɛ dí tɔŋñdzɛ. Bé yáa sáafɩí? Sáafɩí dɩí yá sɩ kɔkɔrɔ, dɩí yá kɔkɔrɔɔ yɛ bɔɔ baa baráana gbɔɔ, bɩɩ ŋsɩ álámɩná bʋ ŋlíɩ ŋñ bará ŋa gbɔɔɔ wá bʋ na ŋ kpínaná bɔɔ ñ sísíyá ŋ nɔnɔɔmɛ, ñ kaa bútí ka yúkú bɩ alaafɩya, ŋñ bará ŋ gbɔɔɔ na mɛlʋnaá bɔ mɛlɩ ŋ kpínaná bɔɔ. Tɔɔ sáafɩí sɛ sí ayéé kɔkɔrɔ ká, bʋwɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. Karɩ wɛ, ka wɛ karɩkpákpá, kawɛ karɩ kpákpá viíya karɩkpákpá kólóñ na karɩ wɛ sɩrɩwɛ sɩ wɛ sɩ vʋʋ bʋká sɩrɩ wɛ ró, bʋtɛɛ na vanɔɔ ŋñtáa dɔkʋ ka bara bɔɔ. Ñ síŋíyá, ŋñ gníkɩíyá, bʋwɛ aayí yofó, yofó vanɔɔ tʋmʋrɛɛ bʋná yɛɛ ŋñ kpáta ŋñ dɔkʋ vanɔɔmɛ, ññ gníkí ŋsɩmɔɔ, ñ gníkíyá boróo bara. Ŋnáa? Bʋná bʋná yɛ síkpáládɛɛ tʋmʋrɛɛ yá ajan dɛlɩ. Amá dɛ bɔɔ dáá loówá yáa kárabaá. Dɩ loó kárabaá kɔkɔrɔ, sáafɩí. Dɩ wɛná kárabaá, kárabaá yáa bíɩ ŋsɩ ba yɛ kɛ lɔ bayɛ kpaáta, wóto bʋʋyɛ baá kpála bí ŋsɩmɔɔ tchʋkʋlí-tchʋkʋlí, ñŋsɩ ɔyɛɛ bá baráa, bá baráa ka tɛlɩ, ñŋ ŋmɔsí gníkítɔ lɔ ŋtʋ bʋ bɔɔmɛ ñ tʋwá bʋ bɔɔmɛ ka tɛlɩ ññ mɔsɩ kárɩbá ññ bara ññ gníkí bʋʋyɛ kpɔrɔ! Tɔ ŋ batáaá dzɛ, ññ sísí ŋ sáafɩí ŋdzaá, tɔɔ bʋná níŋɛ feé-feé dɩí loó bɩ fɛ dɩ ñka <hesitation> alaafɩyaá yá, alaafíya yáa sɩsɩ bɩ? Bá bɛ kaa mɛlɩ, fɛ mɛlɩmɔ. Ñŋsɩ ŋ bará ŋ gbɔɔɔ lɔ ŋlɩɩ ŋñ ná sɩ mɛlʋná ɔ táa yála ka kɔnɩ kaa wɛrɛkɩ ŋ kɔkɔrɔ ayéé ŋ sáafɩí ŋ kárabaá ka ka mɛlɩ bɔɔ ɔɔ gɛyá ɔ mɛlɩ bɔɔ hɩɩɩŋ! Dɩí yɛ dɩí luñ sáafɩí na kárabaá kɔkɔrɔ fɛ mɛlɩmɔɔ wá na mɛlʋnaá bɔ yála ka sálá nɔnɔɔ ka mɛlɩ bɔɔ.